अमी जेनरेल एदा गाइड्लाइन्ड असे जटो मने पेकेज इंस्ट्रक्षिन तो प्वाहा तो में जरूरी ताइवशट फ़र्सटे की होर मने जटो। खाना तो असे हेटो अमी डिफ्रोक्स कोईलाम जटो मने गलाइलाम ताइवशट फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवशट फ़र्स्टे की होर मने। गलाइलाम ताइवशट फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवशट फ़र्स्टे की होर मने गलाइलाम ताइवशट फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवश़ट फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवश़ट। फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवश़़ट फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवश़़ट फ़र्स्टे की होर में जटो खाना थाइवश।